“तनाव” शब्दकि बारेम सोचतपेति मिर दिमागमे पहिली बात कहोक मानसिक और शारीरिक दबाब, असमर्थता आत हए । तनाव कहोक एक मानसिक और शारीरिक अवस्था हए जौन हम कोइ चुनौतीपूर्ण, अनियन्त्रित या अत्यधिक दबाबपूर्ण परिस्थितिमे अनुभव करत हएँ । जा हमर मस्तिष्कके अत्यधिक सक्रिय बनात हए और हमर शरीरमे तमाम् शारीरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करत हए जैसेकि दिलकि धडक बढन, शरीरकि नसा कसन या मानसिक थकान । तनाव स्वाभाविक रुपसे एक सुरक्षा प्रतिक्रिया हए ।